Like I like I been telling you my favorite food la rice and a can change because anytime you give me rice I will eat any part of ley day any part of ley night once la rice la soup I like I will eat ley I na get.